رباب، طبله، دُل، ستار، سارنګي. هارمونیم، ګیتار، بانسري، سرنا، پیانو. ډرم، ویولن، ترمبون، ساکسوفون، فلوت. د موسیقۍ وسایل دودیز او عصري دواړه وي. هره یوه وسیله خپل ځانګړی آواز لري او جذابه ده.